La coza pi rumantica che l'ai vist al e staita cuand sun andait ën muntagna mi e mia fumna, che praticament a i eru sü a tremilaesincsent meter d'altitüdoine e l'uma vist sia il sorgere del sole al matin che ël tramunt a la seira, al e staita 'na coza belissima, pecà che l'uma sbaglià i urari